من الافضل انو تتلاق الاحترام الحب <hesitation> مادرنا والو الاحترام هو الصح الاحترام لانو الاحترام يولد الحب يولد تردد. التقة يولد الحيات الكريمة يا خويا